घोड़ों और गधों के बीच कुछ मुख्य भिन्नता ये प्रकार सी छ: शारीरिक आकार: घोड़े आमतौर पर गधों की तुलना में बडा और ताकतवर हों दा। घोड़ों की ऊँचाई और शरीर का ढांचा अधिक मजबूत हों दा। स्वभाव: घोड़े आमतौर पर अधिक ऊर्जा वाला और गतिशील होनंदा, जबकि गधा शांत, धैर्यवान, और ज्यादा स्थिर स्वभाव का हों दा।